Kua microonda, jaeko tembiporu, yamboaku vaera tembiu, jare yamboyɨ tembiu, kua jaeko oyeporu tembiu omboaku vaera, oime yave ïröïja tambiu